Zebralar va otlarning farqi zebralar yovvoyi hayvonlar bo‘lib chiziqli terisi bilan ajralib turadi ularni qo‘lga o‘rgatish qiyin. Otlar esa odamlarga moslashgan shunisi bilan ajralib turadi.